מוזיק האט א סדר. ס'דארף זיין נידריגע פאל, און נאך דעם נאך א פאל וואס גייט ארויף, און נאך דעם די פזמון. מ'קען נישט אפענדיגן מיט די פזמון. מ'דארף צוריק אראפגיין.